hoo hujii anin lilaa feduu pesaa dikeyo kaabd hiyo hujii aninn lilla jib pesaa gudio kaabd, took duraa fuded anan yedeen taaninjibuu amoo pesaa gudio kaab duraa fudedaa.dunia amtanaa hoo dandetee hujii pesaa hinkabn hinmidasituu, maana maishan haaollijemtee laft hajajabatee yaani woan atin pesa irra darget hujii akk bidia kass tetee midasitaa.